في رأيي، الآلات ما تنجمش تملك مشاعر كيما الإنسان. رغم التطور التكنولوجي، المشاعر مرتبطة بالتجارب الحياتية والوعي. الآلات يمكنها تحاكي المشاعر، لكن ما تعيشهاش بصدق. الإنسان عنده عواطف عميقة، بينما الآلات تتبع برمجتها فقط.